<hesitation> okomundu yathasi erivuga egali, wukatsuka omwamulaba, wabitsuka mwamulaba then neryu iwasa bolhobolho iwasa wukigha neryu bakakuhambira. Omundu akimana enyuma inahamba okwakyithumbi kyenyuma then neryu iwasambira okwagali wabisambira okwagali iwavuga bolhobolho nuku wusiwayithinira. Neryu neru betu aliriryo wukigha egali yikakuhonongolha waya kwebironda ahu then neryu wukabya <hesitation> iwamabibya iwamabirigha ndeke. Ebironda ebyu bikabika lhama <laughs> wama neryu iwamabihamba.